تصور کٔرِو، مےٚ چُھ زمینس پیٹھ ساروی کھوتہٕ تھود پہاڑس پیٹھ کھسُن۔ بہٕ کَرٕ اکھ منصوٗبہٕ تیار، بہٕ کَرٕ پنُن پان جسمٲنی تہٕ ذحنی طور تیار تہٕ تِم چیٖز نِوان، امہِ سۭتۍ میلہِ مےٚ ساروِی کھۄتہٕ تھدِس پہاڑس پٮ۪ٹھ کھسنس منٛز مدد۔